باش تعتني بالنباتات في أماكن مغ مغطاة أول شي لازم تحطها في مكان فيه إضاءة جيدة بس متكونش في شمس مباشرة وخلي التربة ديمة رطبة لكن متكترش من سجي للمية، الذور بعد ت بعد تتعفن لازم تط تطلع الأوراق المتساقطة وتنضف الغبار عشان يجدرالن النبات يتنفس، ولازم ما نغير الوعاء ونضيف سماد لتحفيز النمو.